Xa xa nchana yi'nta nzyna reya, mneo yi'n es, nzo yi'n ye' na nzo yi'n biz, tayal komen lo jwa'n nchamen mbay na nche ntoney ze nbroy gabna tyoxkua este yo'i kon yen'le kon ke' yi'n, yo lud teda' yo lud yaxa' naza nawue ndiey tayal goza kon chux na, taja nawue ndiey, jwa'na jwa'n ta- ta nchana yi'n ta nzyna teya teyal kozra mas jwa'na yi'nta nak- nak tyz ngenta yi'na din nabya ndyakna ta nzyna reya.